àmi nè u̇fọ́k àmi nwán aḿi né ntọ ámi ajo amasiere ata ùbákusèn nkàniká ition ami ñdákándá nte idén àmi ñdèhè iwuo ké ùfọ̀k, nkóod nwàn ami, ntọ̀ ami èdènge ñtok tok, mma kóod ñwan ámi ñtuūk àkpán ámi ìdákàdá, ikọ́m Awasi, ikwọ́ ikwọ́ itóró inó Awasi àndinám àjid ikùd ùsén idéhi ikém ánye imaá, ibóng àkam, ibóng àkàm ibóng àkám, inung ìsiok. Ámi mékèmé isiók ànám or ñwañ àmi anung àsiók ajid idámě ejo àsiere, ajén ànisi-ìká ùfọ́kñwed, ajid inám ánye àká ùfọ́kñwéd ejéd ánuye idém, enám inuá amó asàná, ata ákọk or ànám inúa <hesitation> ámó asànà àkàmà mkpò ùtúk inuá àtúk inuá ánye àsáná ánó ánye ñdidiá ánye, àdiá, esiñ afón amò ámi mbén ké mkpóìsáng mbén nkésiok ke ànẃa-ufoknwéd nyóng nei, nika njen mkpó ifén iteie nubéke áme nkak ejó ánúng alikúm inyuñg ililoñg idiá mkpó, ijiène idém imáá nnúng iják usén adé inó Awasi ke àkóné adé ké àkám inúng òkábá akinèjọ́ inno Awasi ké àkàm inung ìkẃọ Ikẃọ ibóng akam idàyá.